Kwúyè kwɔlɛ mi gyí te la mi só isso mgbɛ́ réshí <hesitation> ɔ̀nyɛ̀ úwù dɛɛ gbà éyì i shi ónzù égómó le. Kyiya íŋgyì a kwu ɛ́yì le â kwu kyiya lóóbi mu ìyelaréyi íyì ónzù mô, kwuwó ŋgwù ɛ́yì î wo kyiya íŋgyináŋginá shi ónzù égó dú mô. Kyiya ŋgyì i shi mi gbà mì yi mu ìzɔ̀ tayì le gbá i yi tee, kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà ŋɔ yi ɛ́yì gbà ŋá yi olòto î ɛ́yì gbà ŋa yi olòtò úwù ivyé íyì ɛ́wù mô, ɛnyì a kwu íyidɔ́ɔ́. I shi kínzú mbà dɛɛ gbà kí tó ìsso íyì ɛ́yí kɛ̌kyì ki tà mu égbó íyì ìdù nzú le, la ki yítù tee, á kwu ɛ́yì gbá a kwu íŋgyináŋgyìnà kpírí le mô, á kwu ɛ́yì gbá í wo íyináyìnà kpírí le mô. Kyiya íŋgyìfo ri yi mɔmɔ̀ ɛ́yì íi wo ŋgyi mô. Ɛ́yì ì dò te i yá ɔ̀nyɛ́ shi ónzù mô, ɛ́yì ì dò te i yá úmɛ́ shi ónzù mô. Gbá ɛ́yì í yá á kwu úwù ùbwù awù mô, á kwu ɛnzhì ŋɔ mô. Ɛ̀ɛnzhìyama i shi ɔ̀nyɛ̀ úwù dɛɛ gbà ùkpò gbá é lɔ la wú mɛkɛkà íyì ègbó le, e shòshi è ka úwù onzu ínyí ìgyì é yíyámà e shi ɛ́ŋwú wú mà. Enzu úmbàfo o yi mɔmɔ̀, o yi kyiya gyòò, o yi ɛ́yì mɛkɛkà íyì ìyelaréyi mbó Kwuwó ŋgwù àmâ ó yi, ɔ̀nyɛ̀ ele mô, o yi ìdigbòmò mô. Úmbàfo ki mìma mbá, gbà o yi kyiya, gbà o mìzɛ mɛmi íyì kwúsé gbà ki mìma mbá gbà ɔ ŋɔ́ àwù, o yi ɔ́fyà úmbwù ɔkwú mɛkɛkà yì laréyi mbó. Ishi eénzù gyɔ̀ɔ̀ úmbà dɛɛ gbà o yi ɛ́yì le kwúyè úŋgwù dɛɛ gbá ó yi olòtò íyì ivyé íyì ɛ́ŋwú mô, nânà kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà o yi mìpà ɔ́fyà, o to mbó o ré mɛ́zhí yì kwúdù. Kwuwó ŋgwù mbé? Ɛ̀ɛnyì í zɔ́ tee, ɛ́yì í dò ɔ̀nyɛ̀ íyámà mô. Úmbàfo ò tó mbó múnɛ, ò re mbô mɛ́zhí íyì kwúdù kála ò shi mbó épwú nânà kála o yésè mbó la o má kìmbé gbà a kwu àzába íyì dɛɛ gbi mìlo mbó mivyé íyì ɛ́ŋwú le kìmbé gbà a kwu ɔ́fyà úmbwù u yi mìlo mbó àzába mɛkɛkà íyì ivyé íyì ɛ́ŋwú le. Àmá mìshì kèmbo íyì dɛɛ gbà ɔ kámà mɔmɔ̀, kií pwà lúkwú, nâ o kpómò íyàmbá dɛ gbá ɔ̀ gbà nbá o bó mɛ́zhí múnɛ le. Kínzú gbà dɛɛ gbà kí yi ɛ́yì mó le, a kwu éyi yí kála ki yítù tee, ɛ́yì a kwu kyiya íŋgyináŋguiná mô. Íŋgyináŋginà gbà ŋa mìwo mɛkɛkà íyì kwúdù kwɔlɛ, káa yítù tee, ùkpò gbá é yómò le, ùkpò gbá è kwu ekekà le, ùkpò gba è kwu ibwàmà le. Kwuwó gwɔŋwù, ŋ́ dé gbá ŋa yi kyiya, nâ ŋàa mìwo kyiya íŋgyináŋginá, kála ɔ̀ zɔ̀ tee, ɛ́yì i yá kyiya íŋgyináŋgyiná, enzu mbà dɛɛ gbà o rí atu gbà ɔ rà nzú mɛ́zhí ɛlɛ le Ɔ̀ gbà ó kpómò fô, àmá ɛ́yì íi yá ɔ̀nƴɛ̀ mô. kwuwó ŋgwɔ̀nwù ń dé gbá ŋà yi yí, a kwu eyi yí káa ɛ́yì ɛlɛ la kwù ri yí mbala ɛ́mɛ́nɛ́ ŋɔ, wo èshêshì shi ɛ́mɛ́nɛ́ ŋɔ, ìmgbɛ́ réshíi yí, ìmgbɛ́ réshíi yí, gbá ŋá kpómò ká yi ɔ̀nyɛ̀ mɛkɛkà íyì enzu úmbà dɛɛ gbà ò bô na ŋa mà mɛ́zhí íyì óshí mɔmɔ̀. Mi mìzà nzú mu kwôtò kwɔlɛ, kpɔ́, ɛ́yì íi wo kyiya kpíírí mô, ɛ́yì íi yá kyiya íŋgyináŋginá mô, ɛ́yì a kwu kyiya íŋgináná loobi mô, ɛ́yì a kwu kyiya íŋgì dɛɛ gbà rí dò te rí shi nzú ɔ̀nyɛ̀ mu kwúdù kwɔlɛ kpíírí mô. Ɛ́yí í dò tee, ì yá ìdigbòmò shi nzú mô. Ɛ́yì la yá ídigbòmò, ɛ̀wà yi mìtà mɛ́zhíi nzú le i bí tà fô. Àmâ mi gyi te la mì zà yí tee, ɛ́yì gbá i shi gbà ɛ̀wà íyìfo kì mìmá yí gbà i yi mìtómò le, ɛ́yì gbá i bo yí le. Ikàmà íyì óko mbala ɔ́nú, íyìfo a kwu ɛ́yì. Ìkpàkyáá íyì ɛ́mɛ́ mbala ádá mô mbala énzù mbó mô íyìfo a kwu ɛ́yì. Ɛ́yì i shòshi, káa ónzù lè yi yì. Mâ kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà kí fúlò ìdù mu ɛ́yì ɛlɛ, kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà ìlóóbi íyì amàsa nzú gbà i yi mɛkɛkà íyì ɛ́yì ɛlɛ, kì mâ kyáá mate kìi tó ìsso íyì ádasùkpò ɛlɛ kí tamà mósɛ̀. Ɛ́yì í dò te ǐ wo kyiya íŋyináŋgyiná shi nzú mô, í dò te ǐ wo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀ shi nzú mô. Kwuwó ŋgwɔŋwù mi mìzà nzú, uŋɔ úwù dɛɛ gbà ŋa yi ɛ́yì nâ eduwó ɛlɛ mɛkɛkà íyì iyi la réyi ŋɔ, yítù tee, í dò te ì yá ŋa ɔ̀nyɛ̀ mô, nâ ǐ wo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀ shi ŋɔ mô. La ki yésè <hesitation> ěnzù úmbàfo gbà ó yi kyiya mó le, ègbó ìgìdìgìdì ɛlɛ i yi mɛkɛkà íyì ègbó íyì ìdù mbò mô. Kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà ŋa kà mùtu ŋǎ zɛ malɛ́ kɛ̌kì ŋɔ. ɔyírɛ́wá ě zɛ malɛ́ mbala óko wú è bô mu ɔgbà, kyiya kínyínyí rî wo wu mô. Àmà onzu úwù gba è yi kyiya è dò te ě zɛ malɛ́ “ě wɔ kwudù múnɛ kàlè” ě wɔ kwudù mɔgbà wú malɛ́ kɛ̌kì wú ká lé sò mu kwudù i kɔ́mà. Kwuwó ŋgwùmbé, ìyi wu gbá i yi tee, kwuwè úŋgwù dɛee gbà e wɔ kwudù, enzu úmbà rɛnu wú ǒ wɔ ò bó mgbɛ́ wu mà. Onzu úwù è yi ɛ́yì è kwu onzu úwù rɛnu úwù ěnzù kìkɔ̀-kìkɔ̀ ŋá. Uŋɔ úwù dɛɛ gba ŋá yi yí mô ŋǎ wɔ kwudù, ŋǎ ŋɔ̀ mu kwudù kɛ̌kyì ŋɔ égó, ŋǎ zz ŋà rê mu àlágbà kɛ̌kì ŋɔ égó. Enzu úmbàfo ó zɛ malɛ́, kwúyè úŋgwùfo ŋa yi olòtò úwù ivyé íyì ɛŋwú mô, úmbàfo épwú gbá ó rê ò bó gyí mɔ́sɛ̀, nâ mu kwɔ̀kátá dɛɛ gbá ò lo yì kɛ̀wù, ǎ kwu ɔgwuzɛ úwù dɛɛ gbá ɔ́fyà mbá ǔ bo mò le. Onzu úwù dɛɛ gbà è yi kyiya nâ onzu úwù dɛɛ gba è yi ɛ́yì é dò te eé wo ɛnyì égó mô. Inyi i shi mií zà yí tee, ɛ́yí í dò te ǐ shi nzú ɔ̀nyɛ̀ mô. Onzu úwù ě shi ɔ̀nyɛ̀ le Gbá a kwu ùkpò úwù dɛɛ gbà è yi moshí le, onzu úwù é shi ɔ̀nyɛ̀ le gbá a kwu édégo úwù dɛɛ gbà è yi moshí le. kwúyè úŋgwunáŋgwùnà la ki ká àmàsaà bɔ́ réshí tee, ɛ́yì í dò te ǐ shi nzú ɔ̀nyɛ̀ mô. Enzu úmbàfo o yi mɔmɔ̀ o yi ɛ́yì ɛlɛ ó yi ɛ́mɛ́ mô, ó yi ěnzù mìdù mbó mô, o míló ógá mu útú mu ɔnu, o mì wo éyembyembi, o mì wo ìdìgyì kwuwó ŋgwù ɔ ŋa lɛ́yì le uwé gbà è rí ógwu úwù ɛ́yí? Úmbà ete nzú, kìkɔ̀-kìkɔ̀, o yi ɛ́yí ɛlɛ, úmbàfo mbó ó yi ɛ́mɛ́ mô. ó kpómò, kyiya íŋgyì dɛɛ gbà o yi ŋgyi le, kyiya ŋgyɛngyì ri bomò íyàŋgyí, anàŋgà íyì dɛɛ gbà o yi yí le, anàŋgà ɛnyì i bomò ìyàyí. Kwuwó ŋgwù ó yi onzu úwù dɛɛ gbà è ri ógwu úwù anàŋgà mbá ɛ̀nyì mô. Inyi í zɔ́ tee, ɛ́yì i dò te í shi ónzù ɔ̀nyɛ̀ mu kwúdù kwɔlɛ mô. Kyiya ŋgyì rí shi ónzù ɔ̀nyɛ̀ mu kwúdù kwɔlɛ kɛ̌kyì le, gbá a kwu ùkpò úwù dɛɛ gbà e tà moshí le. Enzu úmbafo o yi mɔmɔ̀, àmâ ŋa kà “mu k” mɛkɛkà íyì kwɔ́gbà mbá, ɔyi u gà mbá mà, ìdìgbòmò í yi mô, ìkpò ègbó mɛ́zhí i yi mô. O gbà te ó zɔ̀ te àwɛ̀lɔ̀ ó fyé o dù wu, o gbà te, úmbàfo, kí pwà te ɛ́mɛ́ mbá ó kpómò bí kpá, úmbàfo kí pwà te ɔ́fyà umbwɔkwú ú kálàmà ú bô mu reshíi mbó. Inyi í zɔ́ te ɛ́yì i dò te ǐ shi ónzù ìdigbòmò mô Ɛ́yí la i shi ónzù ìdigbòmò onzu úwù ɛ́yí i fa te kála la ò zɔ̀ te e pwu ɔ́fyà dú fô. Ùrímò úwù o rí le a kwu ùrímò úwù éshêshì, ùrímò úwù dɛɛ gbà ò rí le a kwu ùrímò úwù èshêshì. Úwù dɛɛ kínzú úmbà kí yi kyiya mó le kì rí ele a kwù kàshì mɔgɔ́ wù múnyi wu. Àmâ éwó íyì dɛɛ gbà úkpò e wo yí le kwúyè úŋgwù ɔfyà úmbwà mbá gbá ú yi mbó bà u yi mbó úmbwɔkwú, o yi ɛ́yí íyɛkwú àwù gbá ɔfyà mbá u yi mbó úmbwù ɛ́yì íyɛkwú le. Te uŋɔ úwù ŋɔ́ yi kyiya mô àwù tàtayì gbá ɔ́fyà u yì, ú yí úmbwɔkwú, uŋɔ ùkpò ě wà ŋa ɔgwuzɛ, úwù dɛɛ gbá ùgɔ́ tete nâ kyiya bwɛ́ tete, bà ɔ́fà mbɔmbù tayì ǔ bomò íyámbú. Enzu úmbà dɛɛ gbà o yi mu ìsísso mbó le, úmbà gbà o yi kyiya le, úmbà dɛɛ gbà o yîtù íyì ùkpò le, gbá ó to yí o yi mìwo ɛ̀dúmà la ùkpòm le, ìyelaréyi mbó i yi ìkìkɔ̀, ɔgwuzɛ úwàmbá u yi ìkìkɔ̀. Enzu úmbàfo, kwuwó ŋgwù ɛ́yí, ɔ gbɛ́ ènzù mbó mò, enzu úmbàfo kwuwó ŋgwù ɛ́yí o tútù ámáanyi mbá mà, ènzù mbó mò, enzu úmbàfo kwuwó ŋgwù ɛ́yí o rí útú wèsù. Ɛ́yí ŋɔ ɛlɛ, íyì ŋà yi yí le í shi ŋɔ ìdigbòmò ré? Kwùyè ŋgwù ŋa mbwà ónzù ímgɛ́mà “kwuwó ŋw” kwuwó ŋgwù ɛ́yí, nânà ŋa tɛ̀ iyilaréyi íyì ǒnzù mò kwuwó ŋgwù ɛ́yì, mɛmi ìmbɛ́réshi yí, ŋǎ yi ìdù igbòmò rè? Ŋá mgbɛ́ ǒnzù mò ŋa dò te ŋǎ ŋɔ̀mà ŋǎ nyɔ̀ŋgɔmà? Ŋá pwú kwɔ́gbà úŋgwù ǒnzù mò ŋa do ìŋɔ̀mà mu kwɔgbà ŋa káa kpó ondòré? Ŋa dò ondò íkpólòmò fô. I shi enzu úmbà dɛɛ gbà ó wo eshí nânà o mgbɛ́ énzù kwuwó ŋgwù ɛ́yí, la ki lúyí àfyìmà só kwuwó ŋgwù íyì ŋa wo anàŋgà ɛnyì tayì ìdigbòmò í kì yi i shi ŋɔ mô. Olòtò úwù ɛvyɛ́yɛ́ŋwù i kì yi i shi ŋɔ mô, kwuwó ŋgwú ŋá dò te ŋa yá ivyé íyì ɛ́ŋwú káa shi ɛŋɔ mô. Ùkpò gbá e tó gbá e shi le. A kwu íyì dɛɛ gbà ùkpò gbá e tó, gbá e tó olòtò úwù ivyé íyì ɛ́ŋwú é shi énzù le, kwuó ŋgwù mbé, ɛlɛ gbà a kwu kyiya íŋgyì kwúdù kwɔlɛ bí, ǐ bo mu kwúdù kwɔlɛ, ì tútùmò íyàyí mu kwudù kɔlɛ. I shi kwókpó ŋgwù isso íyì ùkpò kwu zà nzú tee, la kì shi yí mbâ bɔ̀ ěnzú nânà àwɛ̀llɔ̀ ó dò te o fyé mɔmɔ̀ mô, mbâ bà ɛ̀la é dò te ě mbwù yí mò mô. La kì shi yí moshi yí moshí. Ŋà yi kyiya gbá ŋa ŋì tútù yí mò mɛmi íyì kúdù kwɔlɛ ŋáa yítù kínyínyí mô. Kwúdù kwɔlɛ, ma, bɛ̀nɛ, ŋá yi ídigbòmò mô. Kwúdù kwɔlɛ, ŋa yi mìpwà ɛ̀zà kìkɔ̀-kìkɔ̀, ègbó gìdìgìdì íyì àwɛ̀llò, ìdìgyì íyì ófyà, ìdìgyì íyì àzába, wɔ̀nù úmbù gbà u yi mìtà mɔgbà ŋa. Íyì gbà i ka, a kwu yì mɔsɔ́ŋwù lo. Àmâ kwúyé ŋgwù dɛɛ gbà ki na ìsso ɛlɛ gbà ki yítù te ɛ́yì i dò te i shi ǒnzú ɔ̀nyɛ̀ mô, ɛ́yì í dò te ì shi ǒnzú ègbomɛ́zhí mô. Kwúyè kwɔŋgwù gbá kì yítù tee, kì yi ùkpò úwù dɛɛ gbà e yi moshí le, è kwu ùkpò úwù òtoto, ě wo kyiya íŋgyì òtoto. Enzu úmbà dɛɛ gbà o yi ɛ́yì Le, íyì òtoto, a kwu kpííríi mbó gbá o yi ìdigbòmò le mò, gyɔ̀ɔ̀ mbá, o yi ìdù igbòmò mô, káa mì zà yí tàyì la lù pwà dɛ. Gyɔ̀ɔ̀ mbá, o yi ìdù igbòmò mô. Úmbàfo ŋa kà mɛkɛkà íyì ègbó íyì ìdù mbó, óo kpóondò mútú mô, úmbàfo óo kpóondò mútú mô. O yi ùgwù úwù kwúdù, o yi ùgwù úwù ɛmi, ìgwù ɛlá i tú mɔsú wesù kàpí ká la è nɔmà. Àmâ kwúyé ŋgwù dɛɛ ìgwù ɛlɛ íyì gbà í tú mɔsú wesù le keyí dɛɛ ká lò wo yì